इण्डोनेशिया जो तेहरे हजार ते अधिक देशन ते बानो भाव एक विशाल देश हेगो। उको इतिहास विभिन्न संस्क्रति सभ्यताओं और उपनिवेशन से जुड़ो भाव हेगो। नीदरलैंड ने सत्रहवीं शताब्दी से लेइके बीसवीं शताब्दी तक इण्डोनेशिया को उपनिवेश बना के रखो। दुतिय्र विश्वयुद्ध के बाद इण्डोनेशिया ने नीदरलैंड से स्वतंत्रता प्राप्त करन के लाने संघर्ष करो। सत्रह अगस्त उन्नीस सौ पैंतालीस को सुकर्णो और उनके सहयोगियों ने स्वतंत्रता की घोषणा करी। लेकिन एके बाद नीदरलैंड ने तुरन्त स्वीकार नई करो। एके बाद उन्नीस सौ पैंतालीस से उन्नीस सौ उन्चास तक एक्क युद्ध भाव जिससे इण्डोनेशिया ने अपनी स्वतंत्रता को हासिल कर लाओ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इण्डोनेशिया ने अपने आन्तरिक संघर्षो को हल करत भाये विविधता और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दे दाओ। उके बाद उन्नीस सौ साठ के दशक मा सुकर्णो की राजनीति बाद सुकर्णो ने सैन्य शासन स्थापित कर दाओ। और समाजवादी आर्थिक नीति लागू करी। इण्डोनेशिया को इतिहास एक संघर्षपूर्ण लेकिन मजबूत लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप मा विकसित होने की बहुत ही अच्छी एक कहानी हेगी।